o va Arabi-sawudite ɓa a ninɛ ɓa arabu-ra ba a ninɛ a deruna a we ɓeɓa ɲumu'unra a wara mi diya a cɛ um sirtu lo muɲu'un dodo a Arabi-sawudite mube beraso we mi